Chasen nt'ira thikuan ja na bon t'aro sin narandito nui jitjagua a la guthiye zopilote gusira gua ya la nixin thie ba guya la cha ndu ba <noise> tjaga ba nixin chajion tjaga ba gu ya ku paloma ya la color como gris nixin nchi ya la ka'ian ka'ian tjaga guya kuth'on nixin na color como cafecito nixin guyaa la nunthiꞌo tjago yaa chalegua ni na ya color gris go sine o kjatse thi thu thuchrue ba nthi ko ko konthon ya na nexin nchi nundio taga uxin nunthe nixin tan cha raku'ian guya tagaba nagos nixinxin tjanxin ba nunthe chje ng'ene'.